مؤسسة خيرية أحب أدعمها هي مؤسسة سبعة وخمسين ثلاثة سبعة وخمسين، أرى أن دافعهم مهم لإنه يساهم في دعم الأطفال ومكافحة الأمراض، هذه المؤسسة عمل على تغيير حياة الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم حقيقي، وهذا يبعث في نفسي شعور بالإيجابية لأنني أرى أن الجهود المبذولة لمساعدة الآخرين يمكن أن تخلق تأثيرًا كبيرًا بتغيير حياة الناس.